Um Ini berkaitan dengan Um kenderaan lah kalau dapat kenderaan itu berterbanglah itu teknologi yang paling senang lah seb jalan raya sasak dengan kenderaan.

"Um Sebab tangan kita ni sering Um mudah terdedah dengan bakteria sebab kita menggunakan tangan kita ni untuk menyentuh benda kadang kita menyentuh mulut kita, menyentuh muka kita, menyentuh mata kita jadi dengan mencuci tangan kita boleh ""avoid"" bakteria dari terus Um merebak di mana-mana tempat di bahagian kita itu lah pentingnya cuci tangan."

"Terangkan lawatan ke laut, tasik atau lawatan ke laut ni laut dulu pernah saya pergi pernah pigi pernah Krabi pigi di laut pigi ""caving""pigi ""kayaking"" kemudian kalau tasik ni pernah pigi Tasik Chini memancing sungai adalah lalu sekali dua kali di sungai tapi nda la nda nda seronok lah kalau sungai takut ada buaya. "

Memang kalau serangga terbesar dari tempat asal saya itu memang saya belum pernah jumpa lah. Besar-besar pun itu samut api saja itu, tu killer padas itu orang bilang Um tu kalau dia menggigit memang padas itu, sakit itu barapi-api itu.

Um Takiding.

Bagi saya pasangan atau kawan yang saya suka berkawan ni ialah antaranya ialah dia akan Um se-se-sehaluan dengan kita Um contohnya kalau dia berminat dalam bidang sukan Um jadi kita punya minat itu sama begitu juga kalau dia minat belajar mengaji ka begitu jadi minat itu sama. Kemudian dia Um membantu kita kalau kita ada masalah, bertukar-tukar Um pendapat. Itu yang saya mau dalam mem-ber- yang pasangan ni.

"Um Bagian yang paling bikin tekanan dalam kerja. Bagian yang paling bikin tekanan bila kita bekerja tidak dihargai, dalam pengajian kita sudah belajar bersungguh-sungguh tapi dapat hasilnya Um tidak seperti yang kita harapkan, dalam hobi bila kita terbeli barang yang kita ""expect"" berharga rupa-rupanya tidak berharga. "

Um Kalau saya memasak ini menyediakan hidangan kegemaran Um sendiri ni senang saja ikut citarasa lah Um orang bilang ambil ambil kunyit ambil ambil Um daun kunyit kasi tumbuk kasi perah asam masak rebus saja itu.

Belajar ICT atau pun belajar komputer Um sebabnya Um di zaman sekarang orang banyak Um sistem atau pun Um perisian-perisian yang baru yang lebih canggih Um yang per-yang boleh menghasilkan macam-macam Um teknologi.

Tidak juga sebab kita kena ada Um ber Um berhemah lah dalam berbelanja jangan terlalu boros lah tapi kalau keluarga tidak lah terlalu bajet yang ketat.

Um Ini iklim ini tidak tantu ini sekarang ani Um sekarang ini Um sekajap-sekajap itu awan sud jadi tarang suda pigi jadi galap nda lama lagi dia hujan hujan becampur ribut Um banyak itu Um batarbangan atap.

<noise> Bagi saya kalau-kalau-kalau ada rakan kita yang gugup tentang sesusatu Um sa-kita nasihatkan lah dia supaya sentiasa tenang menghadapi sesuatu tu sabar dan Um sentiasa minta pendapat dengan kawan yang rapat dengan dia.

Ada dalam komuniti kami ada beberapa jenis talian antaranya laliput, anak kuda, Um tarian bubu minsayau

Um Sek- Se- Sekarang Um ujian Um tidak lagi Um bergantung kepada <noise> peratus nilaian markah yang diperlu- di- yang boleh dapat Um masa kit- masa menjalankan peperiksaan. Tapi mereka sekarang lebih di- lebih pokus kepada kemahiran yang merika dapat di mana Um penilaian dilakukan dengan penelitian di dalam bilik darjah.

Makanan lah, menjaga pemakanan. Saya jaga pemakanan saya dan juga selalu saya bersenam

Saya lebih dua-dua lah saya lebih suka di berada di luar rumah sebab keadaan kawasan rumah saya lapang jadi beranginlah jadi saya suka dengan keaadaan itu kalau d dalam rumah ia selamat dan kalau hujan masuk rumah dalam rumah kita boleh ada tilam buli tidur.

Um Lawatan ini cuma pigi tangkap ikan, pigi [Um]kalau pigi laut, pigi kelaut tu pigi tepi pantai ja lah untuk piknik. Kalau pigi sini orang pigi memancing atau menangkap ikan.

Um Berkaitan makanan ini tidak menyihatkan ini tu kita abaikan lah yang tidak ber-zat kita perlu untuk menjaga kesihatan makan makananan yang berkhasiat.

Yang pertamanya melalui aplikasi My Sejahtera itu untuk tamujanji Um klinik pergigian biasanya tapi kalau untuk bertemu Doktor di hospital selalunya kita akan pergi di hospital lah.

Saya akan belajar tentang Um apa ni Um hobi baru, saya akan belajar tentang silat lah. Ilmu mempertahankan diri sebab kerana ianya penting untuk Um kehidupan sehari-hari.

Um Di sini Um lebih kepada penarikan di mana lebih Um program-program yang dilaksanakan memerlukan Um teknologi Um untuk meningkatkan kualiti.

Langit berwarna biru disebabkan oleh biasan cahaya Um ya lah biasan cahaya yang membiasa pantulan cahaya.

Um Biasanya untuk menambah nilai kridit telepon bimbit ini melalui di kadai penjual henpon lah.

Genre muzik kegemaran saya Um antaranya ialah muzik yang berirama Um slow slow sikit tu yang saya gemar tu.

Ini harapan terbesar untuk masa depan ini tingu anak-anak Um buli Um berjaya dalam hidup lah Um semua anak-anak berjaya dalam hidup Um anak-anak menantu cucu-cucu itu sajalah.

Saya suka makan sup ikan. Um Saya suka makan sup ikan. Saya suka makan sup ikan, cara penyediaannya mudah, potong bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, Um buanglah perut ikan tu, masuk kuali, kasi masuk Um air Um air putih, rebus, Um masukkan garam, okay selesai.

Jinis seni yang paling saya suka ialah buat masa ini saya suka dengan muzik-muzik lah. Muzik-muzik itu yang paling saya suka lah Um itu

Memastikan komuniti Um berada dalam Um keadaan yang selesa apa yang Um disalurkan untuk komuniti Um dapat disampaikan dengan baik.

Ujian sekolah untuk kanak-kanak kecil Um perlu ada ujian untuk kita mengetahui bagaimana pencapaian seseorang anak-anak kecil tetapi mestilah menggunakan kaedah permainan supaya benda yang ujian pun mampu untuk kita capai bah objektifnya.

Um s-untuk pembantu pinjaman kecil pada pengusaha wanita melalui Um agensi-agenci kerajaan yang memberi Um pinja-pinjaman.

"Nah ini bikin ketawa ini Um mula-mula saya dapat telefon bimbit saya pun nda ingat umur saya berapa taun itu talipun macam lasung tumbuk padi ya tapi itu musim tida da lah orang kasi ketawa pasal memang itu dia punya Um ""design"" dia pun macam begitu. "

Um ke-kerana air laut berwarna biru bergantung kepada. La-la-langit biru disebabkan atmosfera.

Keselamatanlah, perkhidmatan keselamatan dari jabatan-jabatan keselamatan seperti polis diraja Malaysia lah sebab di kawasan kampung ni kita sukar jangka tentang bahaya dia mo-[Um]-musibah dia jadi ialah perkhidmatan awam saya rasa PDRM dan juga jabatan kesihatanlah klinik sebab kita ni rapat dengan keselamatan dengan kesihatan.

Artis yang paling saya kagumi dulu lah itu arwah Sudirman lah sebab dia punya penyampaian lagu tu agak Um luar biasa lah daripada orang-orang lain Um itu.

Hari ini keadaan cuaca adalah dalam keadaan mendung warna kelabu.

Um Untuk keselamatan penyimpan duit di bank mesti lah kita berhati-hati lah me pertama sekali Um kad debit kita itu tidak diguna pakai orang lain lah dan juga kita selalu update kita punya akaun di mesin bank.

Kalau dokumen itu kalau di negara sendiri tu tiada dokumen apa-apa lah tapi sebaiknya kalau bejalan itu bawa lah itu IC Um jangan jadi PTI nanti kalau pigi negara jiran itu mimang bawa itu dokumen passport lah.

Um Haiwan yang biasa dalam komuniti arah kami ni kucing lah kucing Um anjing Um monyet ya tu lah tiga lah.

Saya akan tanya Um kalau soal penyakit ni saya akan tanya dengan mungkin kawan-kawan saya yang bekerja dalam jabatan perkhidmatan Um jabatan kesihatan ataupun yang belajar bidang kesihatan.

biasanya kalau kita berjauhan dengan Um keluarga lah contohnya anak yang merantau bekerja supaya selalu peringatkan buat yang terbaik Um jangan Um selalu bergaul pada[Um] orang-orang yang tidak begitu baik dari segi perilaku dan juga akhlak mereka lah.

Kalau dalam budaya saya siapa yang menjaga orang yang akan mati keluarga lah, keluarga terdekat mereka. Bila seseorang itu sedang nazak keluarga yang terdekat mereka lah akan menjaga mereka

Berhijrah di bandar bandar ke bandar berhijrah dari kampung ke bandar untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk sara hidup.

Okay, saya tempat yang paling suci atau untuk Um kami tu sentiasa ber-beribadah di masjid lah itu yang paling Um saya rasa istimewa lah saya rasa di masjid sentiasa tenang dalam menghadapi apa-apa juga masalah.

Um Faedah-faedah, banyak faedah untuk menggunakan teknologi ini. Faedahnya yang pertama dia mampu mengurangkan masa pengurusan Um maksudnya menjimatkan masa memudahkan urusan Um lebih teratur lah urusan. Cuma risiko teknologi ni Um paling utama adalah scammer lah Um pencurian data peribadi Um itulah.

Ya, Um saya man-memandu Um kenderaan keretalah, [Um]kadang-kadang motor-motor. Ada juga kadang-kadang memandu Um enjin sangkutlah kalau mau pigi Um tangkap-tangkap itu ikan di sungailah.

Saya dulu bemain strai-straight fighter. Kalau video ni straight fighter lah, kalau kad ni main kapak.

Harapan untuk masa dapan ani pertama sekali kesihatanlah Um kemudian Um ekonomi sentiasa ada untuk sara hidup dan kepada anak-anak harapan supaya mereka lebih mencari ilmu lah belajar dalam teknologi yang terkini ini.

Saya akan mempelajar seni kemahiran mempertahankan diri seperti silat atau pun muay thai.

Saya suka dengan perangai bertolak ansur dan beradab lah Um aip dia tukar soalan pul.

Paling penting perkhidmatan awam yang penting di suatu komuniti adalah perkhidmatan kesihatan sebab tanpa [Um]sokongan kesihatan yang baik kehidupan kita pun kacau bilau.

Kakau filem tu saya suka filem Um inilah filem P. Ramlee itu Um yang segala bujang lapok, rancangan TV Um tidak berapa minat tapi kalau permainan kegemaran itu saya suka main gasing sama main kikik lah, itu saja itu.

Saya Um cuba untuk memperbanyakkan minum air putih lah berbanding air manis dan mengurangkan makanan-makanan yang berminyak, ya itu cara saya lah.

Um Pigi pawagam, pawagamnya pun bagus-bagus tapi cuma ada di bandar sajalah pawagam ni macam di KK di Papar ada.

Bagi saya penggunaan perbankan dalam talian ini memang cukup baguslah sebab untuk memudahkan kita dalam pengurusan seharian walaupun kita di berada di mana, Um itu yang saya rasa paling sesuai lah.

Kalau selebriti palakun kegamaran ini Um tidak banyak Um saya suka itu Um Si da-da Tan Sri P Ramlee, AR Tompel Um poko nya tu palakun palakun yang dulu dulu bah itu Um sesuai dengan Um umur saya Um kalau yang sekarang ini ada juga lah.

"Sebut teknologi jaman sekarang ni memang mencabar lah jadi yang merisaukan ni teknologi yang salah guna <noise> pastu ""scammer""."

Um Ya kalau ubat-ubatan ni Um dia ubat tradisonal ni macam Um hati beruang kemudian Um hati beruang Um daun jariangau yang herba-herba tradisi lah.

Um Ini baranang ini memang baguslah memang bagus untuk kasihatan Um sebab kami yang lahir enam puluh-an ini memang dulu-dulu mandi di sungai jadi tida ada karja lain memang baranang saja tu sampai kana marah oleh mama ba-mama bapa.

Berenang ni salah satu Um aktiviti sukan yang bagus atau pun aktiviti senaman yang bagus Um bagi yang pandai berenang lah dan ia boleh digunakan dalam waktu waktu kecemasan.

Dengan memastikan Um orang-orang yang memerlukan bantuan, mengumpulkan mereka pada suatu tempat dan memberikan Um petua dengan cara, Um mem-memberikan kemahiran.

Kebimbangan kesihatan yang amat mendesak di negara ini ialah contohnya Um penggunaan air, kalau di Beaufort penggunaan air yang tidak, yang tercemar, ini yang saya nampak lah di-di contohnya di Beaufort ini.

Tumbuhan berbunga Um minggu ini banyaknya melihat Um pokok mangga berbunga kembali.

Penggunaan perbankan dalam talian sesuatu yang bagus me-mudahkan urusan kitalah Um cuma kena jangan Um sampai orang dapat kita punya login lah Um kalau dapat login Um memang masalahlah. Um Itu kena dijaga lah login Um nama pengguna, password apa semua tu jangan sampai telepas ke tangan orang.

Um Ini saya yang ini pula saya tidak berapa itu lah Um tapi tidak kalau pada saya tu kalau nampak yang kreatif kreatif lah kalau yang cantik hiasan apa semua tu Um cantik lah itu lah yang mau cuba dibeli mau didapatkan.

Um Mungkin membentuk kesatuan kebajikan masyarakat lah yang mana kita Um apa lebih mengenali individu-individu yang memerlukan pertolongan lah seperti bantuan makanan ruji, bantuan kewangan dan sebagai nya lah.

Um Pada diri saya jenis sukan yang saya seronok melihat ialah satu-satunya ialah bola sepak, Um badminton dan juga Um bahagian olaraga padang.

Saya mengharapkan saya boleh menggunakan teknologi untuk perniagaan saya lah mesin-mesin mesin-mesin Um seperti mesin pencabut bulu ayam lah.

Um Tiadalah. Um Tiadalah cuma kerja-kerja biasa saja. Um Kerja-kerja biasa saja. Um Kalau ada itu misti mau di kasi siap lah Um jangan sampai kita Um pikir telampau nanti kusut.

Cuaca pada masa kini ataupun hari ini Um tidak begitu bagus lah kerana kita akan musim penghujan ketika ini.

Tokoh sejarah atau lagenda yang terkenal Hang Tuah lah kalau di Semenanjung kalau di Sabah ni Um Mat Salleh kemudian kalau di Beaufort ni Um Pa' Musa tapi kalau tokoh saya paling yang paling bersejarah dan ada lagendanya Tunku Abdul Rahman, Tun Mahathir dan juga Najib Razak lah.

Menggunakan teknologi amat Um mudah terutamanya dalam Um dari segi pembayaran untuk Um perbelanjaan sebab kebanyakan nya Um pusat-pusat membeli belah menggunakan Um sistem kad bank jadi mudah untuk Um kita Um tidak memerlukan wang tunai risikonya Um mudah apa ni Um kalau sistem down kita tidak dapat melakukan Um pembayaran.

Biasanya di komuniti saya permainan yang kanak-kanak paling minat ialah Um main kalau perempuan <laughs> main Um main lumpat-lumpat itu ketingting ka dipanggil tu Um itu yang kalau lelakinya dorang suka main main gasing dan main layang-layang.

Dulu waktu di sekolah saya paling Um suka mata pelajaran Um bahasa Malaysia lah dan Um juga Um sejarah Um sebab Um bahasa Malaysia boleh membantu Um dalam berbahasa dan sejarah mengingati sejarah Um kita punya kehidupan nenek moyang dulu-dulu bah.

<noise> Um <noise> Cara pemasakan ini atau dan penyediaan in- penyediaan makanan biasanya makana Um sebagai masakan tradisilah Um yang telah mulakan banyak barapa ratus ini dan tiada pemakanan Um cara makan itu secara berhidanglah mengikut budaya.

<noise> Ya, orang muda banyaknya menggunakan teknologi talipon bimbit, teknologi yang lebih canggih tapi yang tua ni dia akan guna teknologi yang seakan-akan yang <noise> sipi-sipi sajalah, sikit-sikit saja Um tidak semacam orang muda menggunakan Um peralatan-peralatan yang sangat canggih lah.

Nah kalau jenis sukan itu Um saya nampak bah tu sukan Um gusti lah sama muay thai tu kadang-kadang suka juga saya tu tingu itu Um sukan Um main bola sama itu sepak takraw.

<noise> Saya perlu anak-anak saya ni. Saya ingin anak-anak saya ni maju dalam Um apa juga apa yang mereka minat itu, mereka maju dan berjaya untuk mencapai keinginan mereka cuntuhnya dalam bidang industri, Um perniagaan, dan sebagainya. Itu yang saya mau. Um

Um Seharusnya bank mempunyai satu sistem keselamatan kepada pengguna supaya Um tidak senang di akses maklumat pengguna di di mana-mana oleh mereka yang me yang mempergunakan teknologi untuk tujuan tertentu.

<noise> Percutian biasanya digemari ini untuk melawat ke tempat-tempat orang lain lah Um ataupun di negeri, atau di negara luar lah Um itu biasanya dalam percutian yang panjang lah.

Kalau di kampung saya itu, orang tua-tua itu Um dia suka dia pergi bergaul sama itu orang-orang muda itu, kadang-kadang dorang di gelanggang permainan itu sana dorang itu kalau pun tidak bermain dorang duduk-duduk itu tengok-tengok itu anak-anak muda itu bermain, kasih semangat dorang.

memandu Um memandu kereta.

Warna yang paling saya suka ialah warna biru yang cerah lah maksudnya merah dan sedap cerah lah Um nampak nampak cantik kemas Um dipakai sesuai dipakai di mana-mana saja kita pegi.

Serangga paling besar adalah lebah, le-tebuan, tebuan tanah paling besar. Tebuan tanah memang besarlah dan berbisa.

Kalau ini banyak Um dorang kasi cerita sejarah dorang dulu-dulu itu kalau saya punya nenek tu Um dia memang Um suka becerita tu sama kami kadang-kadang Um mau tahan mata saja sampai pukul satu pukul dua pagi pun masih mau beca mau becerita tentang sejarah diorang.

Bergantung kepada tarikh atau pun hari bulan.

Serangga yang besar di tempat saya yang saya nampak ialah sejenis serangga yang disebut yang berbisa seperti ser-tebuan.

Hospital, klinik, Um pejabat pos, balai polis

Permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti Um banyak Um perminan antara permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak ni kalau besukan main bola tampar kalau yang lama-lama dulu bermain batu seremban kemudian Um bermain gasing.

Um Kalau kita tingu Um di negara ini di Malaysia ini Um memang durang menyokong lah ni Um berbagai bangsa di sekolah sebab sekarang ini pun sudah banyak bahasa-bahasa, nikmat bangsa di Sabah ini ada di sekolah untuk dibelajar.

Um Sentiasa bersih Um mesra ibu-bapa, ibu-bapa Um digalakkan untuk datang ke sekolah.

<noise> Um Um ibu bapa dan pihak sekolah memang sentiasa berhubung rapat lah mengenai dengan anak-anak mereka yang belajar disekolah lah untuk mengetahui juga apa kemajuan pelajaran mereka di sekolah setiap masa.

Bagi saya Um golongan Um untuk mangajar yang melibatkan diri untuk mengajar dengan golongan muda ni tengok apa yang mereka minat contohnya kalau main kompang kita ajar dorang main kompang jadi kita akan melibatkan diri Um mengajar dorang contohnya kalau mangajar mengaji mana yang minat mengaji kita turun mengajar dorang jadi kita sentiasa bersama-sama dengan masyarakat yang muda-muda.

Rancangan TV atau prog filem kalau filem saya menyukai filem yang aksi lah yang bergenre aksi lah filem kegemaran Avengers lah fantasy action Avangers keluaran MCU.

<noise> Keinginan utamanya lah, anak-anak mesti Um maju dalam pelajaran dan berjaya dari paringkat sekulah randah sahingga ka paringkat tinggi ka universiti.

Ni tempat tempat suci ni kalau dengan Um keluarga ni Um mau pigi itu lah mau pigi Makkah lah mau pigi Umrah kalau tidak pun Um pigi naik haji kasi pigi Umrah pun sudah syukur lah tu Um tu tempat suci untuk orang orang islam dan Um keluarga islam lah

Ada yang suka bercerita tentang sejarah, sejarah durang ni adalah arwah-arwah bapa lah suka bercerita tentang macam mana kemerdekaan dicapai, macam mana durang ini memimpin negara, macam mana durang berjuang untuk membebaskan penjajahan.

Um Perjalanan mestilah pigi umrah Um untuk melakukan ibadah Um tentu tentulah di situ yang saya Um sebab saya dapat Um Um apa membersihkan jiwa kalau untuk membeli-belah di mana-mana kawasan pun Um berhampiran pun kita boleh pigi.